ⴽⵓⵙⴰⵉⵔ ⵏⵜ ⵏⵓⴽ ⵏⴻⴷⴰⵉⵀⴰ ⴰⴽⵀⴻⵔ. <noise> ⵎⴰⴷⴰⵀ ⵉⵀⵓ ⵎⴰⴷ ⵀⴰⵏ ⵏⴰⴱⵉ ⵙⴰⵍⵍⴰⵀⵓ ⴰⵍⴰⵉⵀⵉ ⵡⴰⵙⵙⴰⵍⵍⴰⵎ, ⵍⴰⵏⴰ ⵇⴰⵙⴰ ⵉⴷⵓ ⵜⴰⵀ ⴼⴰⴷⵉⴻⵏ ⵍⴰⵏⴰ ⵇⵓⴷⵡⴰⵜⵓⵏ ⵀⴰⵙⴰⵏⴰ